Dite zen̈y ny tiatiako amin'ny kafe. <hesitation> Sitrany zen̈y za migiaka dite fôtony zen̈y itiavako migiaka dite dite zen̈y afaka asian̈a faka tsy asiako siramamy. Fa koa kafe edy mafaiky za tsy malan̈y.